اذا كان فيني اختار بين اني اكون رياضي مشهور او موسيقار مشهور كنت بختار موسيقار مشهور لان الموسيقى لها قدرة عجيبة على التأثير في الناس وايصال المشاعر بشكل عميق الموسيقار يجدر يعبر عن افكار واحاسيس من خلال الالحان والكلمات ويجمع ما بين الابداع والفن اما الرياضة رغم انها ممتعة ولها تأثير قوي على الجسم والعقل لكنه مرتبطة بوقت قصير.